La andeha a Royaume-Unis agny zany da reto gny hany fandrahoandreo agny: Ao gn ny gn te a la kremma, da misy gn ny falafelsa, da asiandreo gn Kornisy pasty, <noise> da misy koa ny cremble ô poma, <noise> da avao gny frity a la sôs. <noise> <noise> Da manapy an zay <noise> gny hagisy. <noise> Reo zany gn tena hita lafa mandeha a Grande Bretagne agny tegna. <noise>